روح أختار زر إيجاف الزمن أكيد، فمثلاً تخيلي معي إني أجدر أستمتع بكل لحظة بدون ضغط الوجت، أجدر أعيش اللحظة وأخذ نفسي وأحس بكل شيء من حولي، أما زر الرجوع بالزمن، على الرغم من إنه يبدو مغري إلا إنه مخيف، فكل جرار نتخذه في حياتنا اليومية بيأثر على مسارنا، ورجوعي بالزمن ممكن يسبب تغيرات غير متوجعة، لذلك إيجاف الزمن هو الخيار الأفضل لي.